Launiji ɓalejum e siftoroyam e Jemma. Min mi kolowo Jemma, musamman to wala hite lamtarki, a anndi amen do e Jemma wuyɓe e kaɗan min jonde jaam. Yandego chaaka Jemma mi fuɗɗi ɗanaaki, sai mi naani un wullo, ashe gujjo un nangi.